E mi laato mbaylitowo ndiyam e mi laato mbaylitowo hite moye ɓuraniyaam, min kam gara MI laato mbaylitowo ndiyam, ngam mi yarna yimɓe, e marle e gese maɓɓe, ngam mi heɓa lada e gum Jomiraawo.